انا بالنسبة لي مطيب في الدار ولا ناكل ماكلة برا وصحية كلشي اما الملك عبد الله يعني هاكا حلوة يعني تبدل جاي اما الميساقات معناها واحد يعني